Kuku mjini kukuu chino chika mfurahisha sana upende wao kuvya kulia kuchani yani kuukum ngada ulini shida ngaumwe uku mweleze umuntu uli ni shida moja mbili tatu akuku vuo kwa haraka sana kuliku wand kuliko kuu maana kuunga uli ni shida nga wamlonde elungu ndiwa tindi ni shida moja mbii tati akutie awe ne nani kwenende tajue izishi shishi shida iyo wanji anga kwali ni mtuninda lakini kugunga waya ku mjini ngawa muelezea ishida moja mbili tatu akusaidia nanta kumanyile awanta kumanyile akuku saidia. Nkuu yani tabia yaku ibadilike kweyo kushirikiano, kuu shirikiano ulichimi sana sana kuliko nanta kuuko ngaa badiliku kuushirikiano tumendi tuma yasawa tu- tu- tutachilia yali wiya mwenyi au mwenyeji yoosi kuku shirikiana nayosiri.